हाँ, है निका? पहिल बार भेट होइल तौ मै थोरि अनिश्चित, थोरिक शान्त रहुँ, सायद नमा वातावरण बुझ्ना प्रक्रियामे रहुँ। मूल सँघे कुछ परिवर्तन हुइगेल। अब मै थोरिक सहज आउ खुल्ला महसुस करत हुँ। जीन्दगी मोहके बहुत कुछ बात सिखाइल। कबु कबु अनअपेक्षित तरिकाती कुछ सपाना हिराइल कुछ नमा सपना जल्मल। कुछ सोचाइ बदलल, कुछ रहिगिने। मूल तुम फेकुन बदलगिलो है कि नाइ? तुमहिन देखके लगता अनुभव तुमके आउर गहिरा आउ प्रबुद्ध बनैले है। तुमके कैसन लगता? समयसँघे अपने आप ओहके करता बदलल महसुस करले बाटो?